Aku dzəgu nda ya kwa ahir ma ya shili aba. akə wi irin dəgə ləng tufəu yo shili bəlya sar, ma ya nda uya sərsu akəu ma ya səm nya sərsum nə aba. akəu ga stkar dzə kushidu ma haya nda tɗɗa ba, a ya piyatuda angə sə nay o mə aku iya puschi nay a ma vuya nɗa səya hui ma ya ha. atə aba mbutla ma yay o makaranta yi shili yo shili mai gwa takəu ma yam ai gwa takzu yo gwa mər tlər go takəu ma akəu da yo shi ma ya shi kul takdu yo shi gwamarə biti yo lsa. adzə biti ma ya uya sərsum ga səmnya yo uya mbar bəlsar yo bəlya sar dama zəkə tsəu ma hyel la dələ vi njamə dngt səna yo mərr vui ngə ya narə a ya hi nga sə da nda yo tsakə gərə atəkərə wa na cha nge sə nda yo mər ku gyakə na yada ku bəji nə ya ghəkə na kərda kw ana ya ngan tsəu irin inga vui nnda ya narə aya hə nay a mission y ana cha gwa, ati hyella budəya laku yi go t chul nə na tlər nd məno mər saga nə na daga nda nja gha ya nə na sha likatə katju a shilə nya kəmən, Nda tə ghtya shili tagarma aku mələm kə ea, gauərma nə vi həsli kə ea gauərma nə vi həsəli kə e ana cha nga a nga ea shili lo ləɓa, pəshir ea shili ta nge tə nda da aji ɗa dan maa wat sad tanyi ya əngə tlere ha. atə vui nə nan jo nau ga, a karə na cha gwa’atə ma tləra ha. at iwi nənə tlər nya həba njo nau ga. a karə patlə cho huda thər na yi hətə biyama da yo məra ya ngan tsəu tlər nə na da abəra tlər nge yo məra aka kərda wo ko ɗa shike anə kəeda ngt yo məra amma a nə hyel da nge yo məra amma a nə hyel da nge yo məra ya da tə ɗunəya njo dləu zhar nyi wa ki huda məllam njo dləwa na cha ga, atə dnya nan jo i dəhə atə həi həba, Kala ndə cha barə nya nyi manakə, cha zəndə ənda cho bwa nya nə, cha zənda ənda cho kəra tsənt, cha zənda ənda cho chəfiya mda chəfiya ma, a na cha gwa, ati njo hətə irin tlər nənənjo mər ana shibi njo mər nyi tsa, ake kala ndə cho mmbarə kala ndə cho zəndibiya kala nndə cho zəndi əinda cho məra nlə nga nda a da kyi ko buti kər ngha ko buti chaka abəra na kə nə ngha ako mmbarwa abəra na kə nə ngha ako mer wa tlər ngə nə kd ht nji nda mmana kur da ati həi həba ajo i kkur da ati hei həba njo i nja mbarə, cha zən də inda cho kərastsən tə cha zənd dnda cho tsəfiya na cha gwa. ati jirawawa, a nə hji jəba ndo i nda həti titr na aka nda mai nə a yama tsa, aka dəhə zər na ati həi həba mada zər kushi nan ja yiya ənyana, Macha hya’atə, cho zəndiliya ənda tlər na a nja hetə nyi na tələ wa tsa. a nya ta njo məra tlər tlər n inga ni tsəu a ga nja vala gyakə gyakəmən ta. aka nyakəma ən a do təwa tsa. aka ayama mada gulishia na məno yiya a yama nada ma ndo ha. atə aku nya kemən, dəhə sə no nɗo nau məra nɗo nau zənəbiya aku nya kəmən na cha gwa, atv maɗa aly anya səna ada dzən mən sakana alyanya səna həba ga ha. ada a tsəu da məno zənə biya nda na tləm kənda wa mada mana la. a aly nya sə sakana tsəu məno zəndi ənda njo ga ndɗa na tlənn kən da ku nya kəmə wa kəl nda mə na ga ku nya alynya nji na cha nga ga. atə həba ənyana ndo hətə tlər nan ɗo mai nə yan tsa. aka nɗa la, a a nya nə həb aɗa zhazhi wa aka nɗa ny n həba a həti a yi ta lə va nya vi nan jo mər məngəl an a nya nə həba.